<hesitation> kiwene kyangenathokekana omundu eribya gho kiwenene kandi enabya akabugha okwenene obulhi saha eyosi neryo ibwa ngoko nganalhyabugha kika dependinga nga akasiba nabandu aba sosire bathi neryo kandi ne mibiri eyakakolha nga ni mibiri yisosire yithi omubiri owaghukakolha anganalheka either ewaghana eribya ghukabugha okwenene. <hesitation>